<noise> Am henany zao moa fa misy an'i TIK TOK izao ka. Fa laha gny taloha; da mihetsiky apototsy ny fitaratsy na magnety aloky. Da igny gn' apody agn'eritseritsy; <noise> da apody mipody am zay miraikitsy. Da izay gny mahavita dihy mahazatsy.